bolli dhekeni live dhawonof iyyo thaa worithi dhawothen tv kass kaam dhurah fudhetha kaaanin dheke ilthiyan dhawadhu issun khulii fedhen hindhargaa ammo berre worah kaaanin TV kass dhawodhu kiooym kas dargha lakis won anin darghu hinjirtuu ammo Mal anin achisun dhekhu won anin dargathi fedhu naam anin dharghathi fedh khulii dekhe hindarghah dhub suthi ira anacholea isun inamaanen woth dhufteni won birri woth hasotheni